देखो सा हुकूम अपना देश और विदेश में अलग-अलग खाना बनावणो पसंद करे। जसा के बाजरा रै रोटी हैविंग और आव रै रोटी हांगी और गणी पार्कर रा खाना विगा है। मनक अलग-अलग जगा माता अलग तारीक उ खें बनावण ना जाण और बचण जाण है।